ما أحس إني أملك تفظيلات شخصية، أحب كل وسائل السفر -وسي- كل وسيلة سفر له مزاياها مثل: السفر بالدراجة يوفر تجربة قريبة من الطبيعة، السيارة تخلينا <hesitation> بشكل <hesitation> سريع التنقل، القطار يوفر راحة، وسهولة بالسفر لمسافات طويلة، أحب كل أنواع وسايل السفر.